Tsy maintsy mivondrona aloha ny firenena rehetra manamboatra trano ahafahan'ny olombelona miaina ambanin'ny tany. Ambanin'ny rano moa izany. Dia io trano io an, trano tsy tatera-drano, fa <hesitation> > ahafahana ihany mampiditra ny rivotra avy ety ambony an miditra mankany ambany rano. Dia <hesitation> > ankoatra an'izay mila miaina izany an amin'ny vokatry ny rano, tsy maintsy hoe ny vokatry ny rano no atao sakafo, ny trondro, ny ny hazandrano. Anankiray hafa koa mety hoe tsy hipetraka anaty rano ny olombelona fa mitady fomba ahafahana manamboatra trano mitsingevana ambony rano koa.